ite ho'o tara kulia kut gelang dapat kerja. Ite ho kulia toe sekedar gelang dapat kerja ite ho kulia kut kawe ilmu, kawe pengalaman. Eme poli kulia hitu ite ding ga ite gelang dapat kerja, do kole pengalaman ite. Ite kulia ho toe sekedar belajar ket, ite ngance nggo kenal ata bana one mai beo bana nggitu kole ata bana kenal ite, ite nia mai. Itu tara nggo keta kulia ho toe ma nggo keta harus belajar, maksud ne toe ma nggo'o belajar terus keta, ite bae lite co model kulia ngasang kulia ho'o co model eme nggo toe ma kulia. Hitu tara nggo ite eme kulia gelang dapat kerja cepisa ai ma ai manga ijazah ite ga. Ite ho eme toe manga kulia mena daat dapat kerja, hitu tara nggo'o ite kulia kut nganse dapat kerja apa kole iwo'd hitu jadi ata bisnis sio bo. Aku ho'o ga reme kulia ce jogja. Aku tara kulia cee jogja. Ai biaya hidup ne mura koe toe ma danga do oke seng kut weli hang kut weli ute, aku kulia ce jogja emi jurursan pariwisata. Aku tara emi jurusan pariwisata ai aku kut ngoeng lancar bahasa inggris, eme di'a bahasa inggris dite ding gah ite ngance dapat kerja misal ne kerja one bali, one labuan bajo one daerah daerah pariwisata. Inti'n ne ite harus rajin rajin belajar hitu bo belajar bahasa inggris. Aku ho'o gah kulia leng semester dua ho koe di masuk one pisa ho di tahun pertama.